Waaw man comme yére stalin cloth stalin yére yu ma bugg a sol, man moom <noise> wax dëgg fa yàlla moom <noise> tànnuma yére yu ma bëgg a sol, man naa sol yére yoo xam ne dafa jot muur suma cëri yaram wi <noise> mu suma yaram bi kenn mënul gis suma yaram wi <noise> noonu laa bëggee yére yi ma bëgg a sol, yére yoo xam ne dangay soo solee nga dox ku nekk ku nekk di wax lu bon si yow. <noise> Am na yenn yére yi soo ko solee soo rombee dañuy wax kii moom ku bon la si yére yi la ñu lay nekk di xool gaa yi di la nekk di jëw te loolu moom <noise> ñaanuma ko yàlla sol yére yooyu. <noise> Bëggoon naa sol yére nit ku ñuul yére nit ku ñuul yoo xam ne comme xaftaan la, yére yu jot, yére yoo xam ne comme <noise> du wane say cëri yaram wi, comme yére yu free yére yu free yére yu comme yére yu baax yére yoo xam ne comme na la dimbale some time si tàngoor bi yére yooyu laa bugg a sol yére nit ku ñuul.